Шумо тамоми вазифаҳоро бо масъулият иҷро кардед. Ман ифтихор мекунам, ки бо чунин даста кор кардам. Кор ва заҳмати шумо натиҷаҳои олиҷаноб дод. Умедворам, ки минбаъд ҳам чунин ҳамоҳанг ва бомуваффақият идома медиҳем.